To araŋ goono ga maa aayi. Goyo kaŋ laamu ga te, i ga baa gumo. Laamu goyo nidi laamu i ga cabu nda, Laamu wayborey nga no iga dumbu kay nga no iga dan ka salti dumbu ka lalle haw da. Laamu nga no da wayboro hay, nga no iga zanka atakiriya fuuma dumbu nda. Laamu nidi iga kambe camse k'a d'a, iga Ce camse k'a d'a, iga boŋ cabu nda, iga hamni hamni yaŋ day kulu koosu nda Laamu. To Laamu, wadin goy no a ga te. Laamu nin kaŋ goo goy da, din mana haggoy a kaaniyo m'a g'a se kala nima di Laamu min dumbu. Laamu wo a goy daban daban no. Ay si kay k'a Laamu goyo kulu ci araŋ se haŋ kaŋ a ga te da laamu, haŋ kaŋ iga te da laamu, laamu goyo ne. Ase no kal day sintin kaci araŋ se cindey hala lokaci fo ga kulu araŋ ga maa ay ma kande araŋ se goyo kaŋ laamu ga te sosai sosai. Amma sohõ ay ga ay dan sintin araŋ se no laamu goy haŋ kaŋ i ga te da. Wadin yaŋ no ay sintin kaci araŋ se. I ga cabu nda Laamu i ga kambe camse k'a d'a, iga wayborey gin gay lalle haw d'a sannan i ga fuuma dumbu nda. Laamu i ga dan ka goy kulu te da.